Vǝ́ anyɩŋkaa ya lɔ lǝ̈ wǝǝ o lóo fuu o cuŋkului anyɩŋkaa lo ocukuluwǝ a pɔ amaa ǝ lǝ́ǝ fɨɨ, <hesitation> cukulu rɛ e kpii rɨ dukupirǝ kɨ ǝ fɨ emɨ yeemi a mɨ ŋwɛnɩ lä aŋwɛɛŋuŋyǝ ko oturur wɨ la lɛ.